शुष्क त्वचा की देखभाल नियमित रूप से मोईसचराइजर लगोण का अलावा शुष्क त्वचा थें बढ़ावा देण वाला सामान्य कारणों से भी बचयूं चैन्दू। स्नान करना कू समय कम से कम दस मिनट हो यी से ज्यादा ना हो। गर्म पणी से न्हेण पर सौम्य और सुगंध रहित क्लीनजर कू उपयोग करीक थें शुष्क त्वचा थें वापस सामान्य बणाये जै सकदू।